Pus kaung kauk de de sam <laughs> de sam <laughs> nutsjau mjiung arroz pus nu'ui punje nuta kon ningie y pus nu'ui punje nutsjau y pu rapu nu'ui nu nu'ui rapu nunam y pus pus maiñ y punje kon kon mjiung ngjue y kon café kiajai ba xiñi'iu puse maus kon kadua ninchaul maei mi'ia rapu se limiñ kanel kua laei lakal pu kute cuando majuts madut cuando mut pus mut ndajap rapu y si limiñ kichi'i pus maiñ kon kichi'i kua laei y si mut pus ndajap rapu ndajap ki café kua laei rapu kipia mi'ia rapu pus rapu mjiung pus rapu kon pun mje kua ladets pus kon mje tu'ui tanam rapu mi'ia tutsjam rapu mi'ia pus pus se ndateu pus kujui ya ya kiajai rapu rapu rapu pun <hesitation> mjiun ngjue pus kon mbung ya rapu re rapu rapu re kauk nunaung pus kon kon kon nutajau ku'uei kon mamu kutu kon kon baei pus ya kauk rapu re nunaung ndateu ya.